Matetiky e biby da sy afaky mifampianatry zavatry zay e biby. Ohatra zao gn'amboa va e piso raha mifakahita da miady, agnoaran'olo zany gn'amboa ame piso, ohatra koa gn'amboa izy ame lambo raha mifakahita da agnoharan'olo avao koa zany hoe amboa ame lambo iano ame iano, sy mifanaraky, miady e dikan'izany sy afaky mifampianatry zavatry zany zash e biby.